סעמענט מיקערס סענען דא פאר אסאך אנדערע סיבות. <hesitation> סאו די בע- די מערסטע- די- די גרעסטע סיבה דערפאר איז צו קענען מישן <hesitation> אפאר זאכן צוזאמען, סעמענט, זאמד, וואסער, די אלע זאכן. ס'מישט עס און ס'האלט עס <hesitation> ווייך און אזוי קען מען עס שנעל נוצן.